woan akasi suun ta mpamboa suun laan illaltee rangii cholee chaguetee mininee rangii ininn feed chagueetee, laan ilaltee malaat gargar hubeet konna cholea ilaaltee baree innin fai ilallte itfanisitaa.